Gne tena tiako amin'azy io gne dite, dite veromagnitry, satria gne kafe igny zany mila fikarakaragny maro, magnendy kafe anao, disagninao e kafe igny zay veky azonao, manao dite anao mangalaky veromagnitry, mampandevy rano anao arosarikanao veromagnitry nao da asianao tantely na siramamy paré, fa mbola igny a mbola handisagny kafe koa a, ela loatsy zany.